<hesitation> Fizaragna samihafa hita amin'ny kiraro, voalohany malôha tsy maintsy misy faladiàgny ambany <hesitation> avekeo misy tadiny fitagnagna tongotro avekeo <hesitation> le <hesitation> mamôdy tongotro io ambony igny.